צו באקומען גענוג שלאף זאל מען זיך זען צו האלטן צו די זעלבע צייטן ווען מ'לייגט זיך שלאפן און ווען מ'שטייט אויף, מ'זאל זיכער מאכו אז די שלאף שטוב איז שטיל און טונקל, מ'זאל זען צו פארמיידן סקרינס פון טעלעפאנס אדער פון קאמפיוטערס פאר מ'גייט שלאפן, ווייל דאס קען האלטן א מענטש וואך, מ'זאל זען זיך צו בארואיגן איידער מען גייט שלאפן אדער דורכ'ן ליינען א בוך אדער דורך הערן רואיגע שטייטע מוזיק.